شهر سابعه وتمانيه-اكتر الشهور الي بتبقي حر-وشهر سته وتسعه من اكتر الشهور الي بتبقي فيها رطوبه-وشهر تلاته واربعه اكتر الشهور الي بتبقي برد